<hesitation> Laha amin'ny herignandro ambony zah zao mi- <hesitation> -kaiky namako hoe ho avy amiko an-tragno aty de <hesitation> akanjo ampanaoviko azy akanjo mba madiodio, fa tsy akanjo baky nandesiny an-tanimbary agny igny avao ro andesiny aty fa ah! Io lafa mande amiko aty mba manaova maliolio de akanjony zay malio avao ndesiny.